Se veddan za oua inta migraçion inta riproduçion e e quelli che avian eh e conseguense ciù gravi saian quelli che stan vixin a-e calòtte polari perché derlengua o giasso